Мошини дарздӯзӣ, ин дастгоҳест, ки ду ришта, яктоаш аз боло ва яктоаш аз поёнро бо ҳам мепайвандад, то матоъро дӯзад. Вақте ки ту матоъро зери сӯзан мегузорӣ ва педал ё дастаро пахш мекунӣ, сӯзан ба боло ва поён ҳаракат мекунад, ва бо худ риштаи болоро мегузаронад. Дар зери матоъ як механизм бо номи челнок ҳаст, ки риштаи поёнро нигоҳ медорад.